Kartoshkani saqlash uchun uni salqin, quruq va qorong'i joyda saqlash kerak. Havo o'tkazmaydigan qoplamalarda saqlanishi mo'rtligini ta'minlaydi. Ideal harorat o'n gradusdan ortiq bo'lishi kerak, bu chirish jarayonini sekinlashtiradi.